Ñayingui kono ña yingui, perfecto kuno ñanikuxa nrida hora kuno ñayingui kuan, kono xakada esforzar no, noxa kani ini nguano noxakan yixano, xhin ton no nriós, te mueya xhinreña xakadano nrida xakua, kono xañadikano xhin no ton no nrios, yundu yinreña yundu ndakuaña yundu ta iin consejo ñadingua xunku xakaininá.